في أحد الأيام عثرت قطة فضولية على قلادة سحرية مدفونة <hesitation> تحت شجرة قديمة في الحديقة، وعندما أمسكت القلادة بفمها شعرت بارتجافة غريبة وفجأة بدأت الألوان تتراقص حولها <hesitation> كتشفت القطة إنها تستطيع فهم كلام البشر والحيوانات الأخرى.